Ma piät taktikalidsõlt kaütümä. Egäsugudsõq relväq ja sääntseq teräväq as'aq tulõvaq peitu pandaq, selle et noid saavaq muido kummitusõq pruukiq. Hindäkaitsõs ma piät pandma võimaligult paksuq rõivaq ja pruuvma hinnäst peitäq ja võimaligult vaiksõlt ollaq, kooniq tulõ päiv.